To, pɨn kɨ lap fana lemet dɨr gha ɗo nyɨ: ey, tong funu ka ngas ɓe nyi ɗo gha put mbit ɗɨ, ɓe gha cen pò ɗang kwà pwa me lɨmar ɗɨ. Kò ce ɓa tùp gwal. Kò ce ɓe mwa cèt mun kwa sè ɗɨ. Wu se mun ɗa ɗang ku man te kɨ yɨar ku met <hesitation> lɨarɨ. Ɗang nɗin kɨ ɗa mwa meni, ɓe tòng funu ngas nti, ɓe cen pò funu ko ò lòk-lok nyɨ ka. Ka lòk-lok nyi, ɗo bi mwà jɨ̀ mwa cir ka yɨlɨ, ko se kɨ mbise, ɓe pak gurm mwa se shàk kwan nɗin ter. Bit, pus, kɨ pōsin nyi mɨ ò ku sem. Ɗang don nti kɨ punu mwa ɗi, ɓe nyi ɗò wu put ɗang wu cen po gàk ɗa, ɓe kɨ kɨt fu kɨ cen kɨ po ɗo ɗa. Mpì nɗin lokaci ɗa mwa ɓe nyòktu nyɨ gyi. Nyòktu nyɨ gyi ka ngas. Mpì ɗa ɗak-a ɓe mu pò se kɨnɨ met pus kwan ɗa, shak kwan ɗa ka. Mu yalɨl ɓe mù tùp werɨ, ko mu ɗo wer yè mbèng, ko mù mùk wèr wùs ɗa, ko mu me lɨmar ɓang, ɓe mu ɗu māmar. Mu māmar ɓang ɓe lok ɓe mu yal shɨ wer ɗa gàk, kɨ-kɨ wer ko mù kè nwokɨ. Mu kè mu ru nwokɨ, ɓe bi mu cɨ ɗo, mat kɨ pit cwele ka tɨrng mpì mbìse, ko nyɨ cèt mbise. Ko nyɨ ɗen àm wong, mko nyɨ yak àm wong gha gomɨsɨ kwà sup ɓɨ. Kashi ɗa be kɨ cet mbìse ɗa, ɓu sè. Wu sè mbìse ɗa, ɓu yal gyi, ɓe kɨ tong kwàk nveng ko mù gyi rit kɨ nen, mpì ye lakɨshi kɨ jɨ sīt mùn ɓang, ko kɨ bt yɨt mùn. Ɓe mù cɨn aduwa kɨ nkarng mwa. Kashi kɨ aduwa, ɓe kowe sīt nɗin lu kɨni ko nyɨ ter, ko mù sèmɨ. Pi kɨ ɓangɨ, shɨ bit pwana, ɓe mu yal ka yàng pìter, ɓe mu gyi rit kɨ nen ɗa kwat. Kashi kɨ gyi kɨ rit kɨ neni, ɓe kɨ tong kò nveng ko mù cen po kàmìn ko mu man ghɨr kɨ mbì lɨmar funu ɗa mwa, ɗo kaya funu ɗa mwa. Cen funu mwa leme lɨmar, ɓe mu ɗen mwa ka cok, kùm me lɨmar shɨ mwa, ko mù dɨm mu cɨn shtcɨn shɨ mwa. Ɗang ye nti nyɨ ɗa, ɓe nde funu mwa cɨn shitcɨn shɨ cen me mwa nang tè, karfe nyɨ ka. Mwa pò shitcɨn shɨ cen ye ndɨ̀m. Mwa nang tè ndɨm. Wàto mwa em <hesitation> yom ka em-emɨ. Kooo mar-màr ye don mwa mar ɗa mwa, ɓe mwa mar shɨshɨk. Mwa em po nyɨ ben-ben gyem lok. Tong jɨ dey-dey kɨ pò cen ko mwà màr-mar shɨkɨ. A ɓang ɗo mɨ shwekòp ye mu met ko mu kop shwe. Ɗa mwa lòk-lòk nyi ɓe mwa pò lep kɨ karfe. Ko mwa dɨm mwa pwas shwe shɨk ɗang mù kop ɗa ɗɨ ɓang. Ɗang nti ɗa, ɓe mwa em yom ɗà ka em-èm ɓang, ɗang mu jɨ mu kop shwe ɗà shɨk, ko mu wum nyɨl, ko kɨ put mùn ɗang mu cɨn amfani shɨshɨkɨ. Mpì ɗak ɗak-a ɓe tong funu ngas cɨncɨni le ji, ɓe rit nyit ngan dùng-dung. Ko kò ye jɨ nɗin kɨ la kɨ shi ɓe jɨ bèt yɨt mùn ner kɨ̀ pàk bì mu pò ni kɨni mwa, ɓe mwa pò mwen, mwa lashàk-lashàk kɨ bi ye rit ɓul nɗin kɨ tong mùn nɗin yɨl shɨ cɨncɨni. Ɓe dɨr na ɓe nga ni mbìshit kɨ dok punu mwa nè ye mwa mwèn ner kɨni ɓe rit nyit ɗɨ. Ko kaɗang ye rit kɨ pìtong kɨ rit ka. shɨ cɨncɨni ɓe ngo pò lap kɨ rit kɨ punu mwa ye dòk ye mwa mwen ner kɨ ɓi ɗa mwa a, ɓe pò shangshɨk ngan, ɗel kò ye shɨ cɨncɨni ye mun nɗìn kɨni. Mpì ɗa ɗak-a be pɨn kɨ lap kɨn ne ye nga pò pɨn kɨnɨ ghà lemet ɗɨ, mpìteko nyɨ ɗir tòng mùn ka ngas. Nyi ɗir tong mùn ka mwen pi ye mu sìt mwa mwā. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nga lap ngha a lokes ka bi ye nga mnai, ɓe nga ɗar gyi a.